Pues ningüy ajlüc wil nateiquabiümb pergünd ndomamatang xow aiüt tomin najnej iüt xow arrajr ngo majuüet cada nüt prppoqui cas nüt pajuüet acas nüt pajlüc sequieydat nco majuüet at mot imiüt nipilan pores natequebiüm quie papel naw meojquiej olonoc iambaj paranangalan ningüy narangan xacomed arangan cuej nüetiün narangan nanoc nacoloton nayacan chipind necan selvoy narangan nüetiün maquiüjcüet eol narangan napantsan xapeatsan xaonij xicon narangan nanoc ecuej tostada nütiün cueje para nütiün tecominütnige toquiey mod pa satajcan cuparo aveseeste nanchiülan narngntoquiey nayacan wüx peats nayacan wüx cuej nüetiün narangan nanoc doblada narangan nanoc cuej enajnej toquiey toquiey mod süetiün nateiquebiümb.